د نورو بخښل په ژوند کي ډير غټ ارزښت لري ځکه چي بخښل په ژوند کی سړي ته سکون او ارامتیا ورکيی او غچ اخیستل چي دی نور هم سړي تشویش ته اچوي او د ژوند مشکلات یی زیاتیږي نو پدي اساس بخښل ډیره ګټه لری او ښه کار دی .او په ژوند کي ډیر لوی ارزښت لري چی انسانان باید په ژوند کی بخښنه وکړی